Livi ta iyo nka ñayivi nka ini mani jna'a i'i nkaso kuu amiguso a amiga nkaso, te lujua livi iyo nkai <hesitation> na nka kuu su'u xi iyo nka livi uni juu nka ye amiga nchi naá, te kolo lujua lava ní nka nchi i'ii iyoi te xijo jna'anchi i'ii iyoi te lujua kuui ñayivi ñe'nu, iyo nkai ye kue o'on livi, iyo ye iyo uu liko, iyo ye iyo livi oko uni, iyo ye iyo livi <hesitation> oko, iyo ye kuu ñayivi ñe'nu te iyo uu liko uxi, lujua nka kuu lu'wa lu'wa ní nka lujua ye lo mani nka i'i naá.